यख देश म पूरे देश म लगभग हजारों जन हजारों लाखांे होएगी जु भाषायें छ बोली जांदी छन जन आॅफिसियल होएगी सु तो छईं छन लेकिन कई छन जो अनआॅफिसियल बोली जांदी।